<noise> Ny Hollandais da mahay mahandro. Ireto aby zao gnandreo ny nahandrony: Birterbalène, ny Brotcharie, ny crèpe Hollandaise, ny Pophertze. <noise> Soa aby reo. <noise>